أفضل كتاب قرأته مؤخراً هو أولاد حارتنا لنجيب محفوظ. أعتبره رائع لأنه يناقش قضايا اجتماعية ودينية بطريقة عميقة ومشوقة. الكتاب يطرح أفكار جديدة ويعكس واقع الحياة بشكل فلسفي. أرشحه للناس اللي يحبون الأدب الرفيع ويبحثون عن تجربة فكريه مختلفة